Pan laa pan la nim ak'al taqee' loo' han nik'ar jee' re' ka laloo' pan re' pan iximak'al wul este veintidós entonces pan la ch'ahqon cha tinimit tiene ke riwii' wul este tinimit ke mas nim ke iximak'al riwii' k'ih wil mas este q'orb'al tonces la q'orb'al han niq'ar ke wila je' dos mil o tres mil q'orb'al